﻿Buti ndi kugamba orukiga, abantu bingi bararumanya nka Runyankore Rukiga, kandi ekiratuma nakunda kurugamba, waaza ahantu okarugamba no- no- omuntu ararahuka kumanya ngu oraruga owaabo, orashanga baakukunda, baakufaho, haza ekyo kirakuyamba, washanga oragamba orukiga, orakora n'omukago nabandi bakiga bagyenzi baawe nobu woba ori heeru yomwanya ogu orazaarwamu, nobu woba ori heeru yeihanga ryawe ogwe mukago guragumaho kuba abantu bingi barakunda omuntu wowaabo, abantu bingi barakunda omuntu oragamba orurimi oru baracenga mbwenu nikyo ndakundira kugamba orukiga, orukiga ruboniire munonga.